kufinejebu odidara, zanna bukar, damanga, malapare to kufinejeun nijeyi, bero lualum patno jengi tiri nyalum ajebe lualum ob eferebu, lualum nyanne bangal onyanne tere